अगर कड़ाही मा खाना जलिक चिपक ग्ये छ, त तेमा ई कन। पहले तुमुक कड़ाही मा पानी भर द्या और ते मा थोड़ुक बेकिंग सोडा औ सरका (विनेगर) मिल्या। ऐ पांच - दस मिन्ट तक भीगे द्या। बाद मा ऐ मिलाण से ज्यू चिपक्याल खाना धीरे-धीरे छुटण लगण, फेर तुम स्पंज या स्क्रबर स आराम स साफ कर सकदा।